حلو إن الواحد يعيش حياة مستجبلية ويشوف إيش ممكن يعني <hesitation> يعملها في <hesitation> في المستجبل أشياء ممكن تحصل عشان يتفاداها الواحد، وأنا ممكن طبعا اللي أسويه إنه أحاول أنجز مهام سريعة <hesitation> مطلوبة مني إنجازها، عشان لما أرجع للأسبوع اللي جبل خلاص أحصل ما في شغل وأرتاح.